Manahaky anizao moa roahy ñy kolotsainy ñ'olo a tailandy ao: <shushes> -Aminy ñy fivavaha noho ñy lilin-draza ,manany ñy ndrañahary tompoen-drozy rozy no mañaja ñy lilin-drazan-drozy ;manahak'anizay aminy ñy sakafo ,manany ñy fototsiny ñy sakafon-drozy ao rozy, <shushes> manany ñy fomba fiketrehan-drozy koa ;manahaky anizay ñy fomba fiaiñan-drozy ao ,nohony ñy raha kanto aboakin-drozy ,anañan-drozy.